Pi fari na passwordu di chidda sicura a centu pi milli, s'avi a travagghiari ncapu li lèttiri chi hannu a cumminari lu codici di sicurizza. A stu puntu fussi megghiu mettiri nsemmula lettiri ma puru carattiri speciali comu, pi esempiu, chiocciula oppuru numari. Fussi di evitari di mìttici li nùmari di la propria data di nàscita.